أفضل القدرة على التحكم في الطقس. لأن بهالطريقة، بقدر أساعد في تحسين الجو، وأمنع الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات. بعد، بقدر أضمن جو مثالي لكل المناسبات والنشاطات اللي أحبها. التحكم في الطقس بيكون له تأثير إيجابي كبير على حياتنا وحياة الناس حولنا.